باش نطلبو السماح من عند شخص، خاطر غلطنا في، أول حاجة نمشو و نطلبو منها، اللي هو يبعد على العباد، و يقعد معانا شوية وحدنا، ثاني حاجة إن نحكوا له سوء التفاهم إللي صار، والغلطة إللي عملناها، <hesitation> ونعترفوا بها، مش لازم نبقى نختلقوا في أعذار ومبررات، لا يكفي، إن نحنا نقولوا أي رنا ما تعرفين بالخطأ متاعنا، ورانا غلطنا في حقك، سمحنا نتصور هيكي هذا كافي.